بھائی انڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ مچھلیوں کا سین بہت زبردست ہے۔ میرا وائلڈ گیس کیا بولے تو، آرام سے لگ بھگ دو ہزار سے لے کے پانچ ہزار ٹائپ کے مچھلیاں اپنے انڈیا میں رہ سکتے ہیں۔ یہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں۔ انڈیا میں جو انڈین اوشن ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ دریا، وہ جھیل میں مچھلیاں آرام سے اپنا گھر بسا کے رہتے ہیں۔ تھوڑی جگہ پر پانی ٹھنڈا رہتا، تھوڑی جگہ پر پانی گرم رہتا ہے۔ ویسٹ بینگال میں مچھیاں زیادہ رہتے، کیرالا میں بھی زیادہ رہتے۔ تو اس کے حساب سے میں ایک نمبر گیس مار رہا ہوں، دس ہزار گیارہ ہزار نہیں، دس ہزار گیارہ ہزار تو میں پورے دنیا کا بول رہا ہوں۔ اپنے انڈیا کا دو ہزار سے لے کے تین ہزار کے بیچ میں رہ سکتے ہیں۔